'A matin quand m' scet 'a prima cos che faccio è 'na granda colazione, ma chell che nun m'adda mancà è 'o cafè, 'o cafè m'aggià fà ij, cu 'a machinett dà meja, 'o cafè che dic ij. Rigorosamente napoletano e poi vicin c' mett semp 'a <hesitation> un dolcetto, coccos che è rigorosament fatt dint 'a cas, pecchè è chillullà che è importante. Nè roba congelata, niente biscuttin, nient 'e chillillà che, sul robb fatta bene, 'na bella torta fatta in casa, cu 'a marmellat è 'a fine dò munn. Quand ne approfitto che sò coinvolt e aggio jut in vacanza, pò capità ca m' magn coccos 'e divers, che è 'na cucina nu poc particolare, ma fondamentalmente essendo nu meridionale, essendo dò Sud, chell cà nun m' pò mancà maje dà 'a matin quann m' scet è 'o cafè e 'na granda fett 'e dolce, ma fatt in casa, 'nu bell dolce veramente come Dio comanda è 'a megl colazione cà c' sta.